أحس إنه هو كده منزل يكون دورين، يكون في حديقة حديقة صغيرة كده، يكون مكان دافي، يكون هادي، ما يكون فيه ألوان كثيرة كده، ألوان مثلاً أبيض، اكافيه مثلا، إضاءات هادية، اكل شي يكون هادي.